Peris ilma teknoloogialdaq elläq ei saaq, arvadaq inemine. A ku sa ei olõq inemine, kus sa olõt elläi? No sis, sis sa saat külh ilma teknoloogialdaq elläq, mõtseläjäq saavaq jo.